קעמעמיל טי, הערבס, גרין טי, בלעק טי, <hesitation> ווייט טי, ראוזניפ, רעזבערי טי. ס'דא אסאך מינע טייען. טיי איז זייער געזונט.